Sa pung teman dekat ada dari smp, itu waktu sa tinggal di asrama, itu de pu nama bernadita kambayang sama maria marselina kewot. Bernadita ini de orang muyu de satu deng saya, usia skarang ni mau jalan dua puluh empat tahun, eh mau jalan kah de su dua puluh empat kalo sa-sa mau jalan dua puluh empat nanti, terus kalo maria ini de usia tahun ini de mau jalan dua dua eh hari ini de ulang tahun yang kedua puluh dua tahun lima maret tapi de di merauke kalo maria ni de juga kuliah, de kuliah di merauke skolah tinggi <hesitation> teologi ya eh guru agama di merauke, guru agama katolik. Terus de su punya anak dua, kemarin juga baru melahirkan <hesitation> bulan februari ini, dep anak cewe, kalo ha pu teman satu ni bernadeta ni. de di jambi de kuliah dapat beasiswa <hesitation> afirmasi di jambi, tahun ini mungkin puji tuhan semoga de selesai. Kemarin desember de ada datang <hesitation> liburan kesini, di, di sa sini terus sa pu teman juga ada yang. Disini sama sama kita satu angkatan jurusan ini <hesitation> olin, de dari papua pegunungan, de pu usia skarang mungkin de mau jalan ini, dua puluh tiga tahun di bulan april terus <hesitation> levina de dari jayapura, de pu usia itu mau jalan dua puluh satu terus ada hesti ini ka hesti <hesitation> orang ntt, dari kupang de lebih tua dari kita semua <hesitation> kelahiran dua ribu tahun ini <hesitation> sembilan belas maret <hesitation> sembilan belas april kemarin de ulang tahun yang kedua puluh lima. Nah itu awal <hesitation> sa ni orangnya susah dekat jadi sa awalnya tu ha tida terlalu dekat ke dorang ha cuma dekat sekali ke olin ini anak gunung satu ni, sa dekat ke dia. Terus sa baru dekat sekali ke siapa, levina sama ka hesti ni tahun dua ribu dua puluh empat sampe sekarang dekat sekali cuman, tahun tahun sebelumnya juga dekat cuman tida terlalu dekat yang sekali, cuman hanya teman kaya oh ya kaya minta bantu tugas kaya kerja tugas sama sama. Begitu kita kerja <hesitation> sama sama begitu tu supaya <hesitation> kita dapat nilai juga bagus sama sama kaya kita tida mengerti kita <hesitation> baku tanya begitu. Terus kita pu tempat nongkrong tidada sih, kalo mungkin kaya free, kalo ada uang saja kita biasa pakai baku janji baku kirim reels tiktok, video tiktok di grup kaya grup di tiktok atau ig begitu. Kita bilang oh iyo nanti kita kesini, tapi tahu tahu begini pas satu punya satu tida punya uang ni kita tida jalan. kita punya uang semua tapi pas itu jadwal kuliah de lagi padat padat itu kita tida pergi jalan, jadi kita pu waktu ni kadang, kita tida pernah pergi ke tempat yang, tempat nongkrong kah tidada sih. Cuman satu kali mungkin satu tahun satu kali kita pergi duduk di fti, cerita cerita dari sore tu sampe malam itu saja, tapi kalo untuk jalan jalan pergi ke-ke tempat wisata kaya di semarang, atau ke telemoyo itu tida pernah kaya kita sama sama mungkin masing masing deng de punya <hesitation> kenalan kenalan yang lain begitu to, tapi kalo kita sama sama empat empat jalan tu tida pernah. Tida pernah jalan, tapi kalo ke kampus, ih kita pu kos juga beda beda jadi, tapi kalo duduk di dalam kelas kita selalu satu deret. Kaya satu kaya sa su datang duluan berarti ha akan jaga dong pu tempat dong tiga pu tempat, dan, teman teman yang <hesitation> teman taman yang kampus juga dong su tahu kalo oh ini kita tiga <hesitation> kita empat begitu karna, kita pu satu angkatan ini juga kaya <hesitation> banyak endegengnya jadi, oh kalo satu de su ambil de pu tempat ini berarti oh itu ada de pu endegeng nanti yang, datang dari blakang untuk duduk begitu. Jadi ha pu tempat ya itu saja, yang kalo-kalo sa juga pilih pilih teman ya kalo untuk mau jadi teman dekat itu kaya harus kita sama sama kaya menguntungkan terus <hesitation> sa lebih ke pendidikan begitu, kaya bahas pendidikan begitu ha lebih suka, kaya bahas kuliah kaya baku bantu untuk maju tu ha suka tapi kalo untuk teman yang untuk datang kita cerita cerita hanya untuk <hesitation> gosip <hesitation> di kos tu ha tida, ha juga orangnya ha sendiri sendiri di kos, ha tida tahu pergi <hesitation> gabung gabung ke teman untuk jalan nongkrong juga tida pernah sih. Jadi hanya untuk kuliah saja baru kita sama sama.